La raha lokomanga mazava aloha, midika hoe tsisy raha manelingely anao zany sahala hoe mazava zany raha iaby iaby. Laha vo mahitaky loko manga mazava io zany aho tonga defa mipetraky amy saiko voalohany ny hoe ah milamy ly zaho zao.